Ta nka ye tiempu nka ta ye yoo á, lo ini nka xi, ye tiempu lo kēē ye yu've, tiempu lo lavi te lo nde'yu, tiempu lo jo ye ja'ni á te lo i'ni.